Tɔɔ <hesitation> béé baá yá sɩ paspɔɔrɩ? Paspɔɔrɩí tákáradá karɩ <hesitation> bʋʋ bisí álámɩná ñ yɛ kɛ mɩnɩsɩɩ ñ dzʋ avɩyɔŋ. Bíɩ ŋsɩ ŋ tána tákáradá ká kaá baa yáasɩ paspɔɔrɩ bɔɔ <hesitation> ŋ táa yála ka gaŋtɩ álúba ŋsɩbɔɔ dɩɩ yáa sɩ frɔŋtɩɛɛrɩ mɔ, ŋ táa yála ka gaŋtɩ bɔɔ. Ŋnáa? Ñŋsɩ ŋñgɛ ñ gaŋtɩ bʋlɔ gɛ baá bisí nɩ kɛ. Kánáa wʋlí sɩ ááñ álámɩná ŋodzémɔ bɔɔyɛ nɩ ɔ yɛ léŋáa kadzémɔ ñŋɔ tú- tú- tú- tú- tú- túú, ŋnáa? Too tútúú ɔ yɛ léŋáa kadzémɔ ñŋɔ bʋtɛɛ faala bɔɔ yɛ, ba dzɩmnɩɩ sɩ mɩ ɔ dze- ɔ yɛ léŋáa kadzémɔ ñŋɔ bʋká ɔ táa yála ka lɩ bʋká batá dzɩŋ sɩ ɔ lí abéé ɔtá lɩ bɔɔ, kánáa wʋlí mɩnɛɛ dzɛ. Gbɛtɛrɛ gbɔɔ tɔɔ yɛ ñŋ ñgɛ ñlɩ ŋsɩ dɩ tɔtɔmɛɛ ñ gaŋtɩ álúba ñ la tɔtɔ tʋrʋmɛ, na na lɔɔrɩ ayéé tákuku ayéé kɛkɛ, bʋnáá yɛ. Too bʋká bíɩ ŋsɩ ŋñgɩ ñ dzʋ avɩyɔŋ nɩ? <hesitation> paspɔɔrɩ kaá yála ka kpina ní na ñ yálá ñ dzʋ avɩyɔŋ, too bíɩ ŋsɩ ka táá bɔɔ, ba táa yála ka yɛ fɛnɩ kpínɛ bʋrʋ dɩí yábɩ sɩ viizáa, bʋnáá yála ka kpína ní na ñ yálá ka la ŋsɩ yofósɛ fɔlɔɔ mɔɔ bʋká ŋsɩ paspɔɔrɩ ká, séé baá yúkuna kɛ? Ka yúkutɔɔ yɛ sɩsɩ bʋʋ bisí álámɩná ŋ wɛná lʋlɛ tákáradá. Ñ wáana ŋ lʋlɛ tákáradá bʋʋ ñŋ láa báá yɛ fɛnɩ tákáradá karɩ baá yá kɛ sɩ nasɩɔnalitée. Bá yáa fɛnɩ kɛ ññyɛ kart didaŋtité nasɩɔnáalɩ. Ŋná bá yáa fɛnɩ bʋná níŋɛ feé-feé daakɔɔr, ñ tɩníya bʋná bɔɔyɛ ŋñ ná sɩ ŋ wɛŋñ kpɛkɩ na bɔɔ baa yáa sɩ paspɔɔrɩí dzɛ, too bʋʋ bisí ñ la kaa yɛ ŋñ gɛ bá yɛ fɛnɩ paspɔɔrɩ, ŋñ lána bʋná biina ró, bʋʋ báá yɛ fɛnɩ paspɔɔrɩ. Mɩnɩsɩɩ bá yɛ fɛnɩ kɛ, bʋʋ bisí ñ kɔná ŋ lʋlɛ tákáradá, ŋ nasɩɔnalitée na <hesitation> ŋ kart ɖiɖaŋtité nasɩɔnáalɩ. Bʋná nɩŋɛ sogbé mɩnɩsɩɩ na bá yálá ka lísí fɛnɩ bɔɔ baa yáa sɩ paspɔɔrɩ. Paspɔɔrɩ káná kawɛ ŋsɩ bɔɔ baa yáa- baa yáa sɩ tákáradá afáa ká kaáa bisiyá biya lɔ mɩnísíɩ na bá yálá ka yɛkɛɛ yá ŋ ñŋka na wɛ.